Na oku, naoku nadii tá, xai naratu ho o on. odukuxián, ta kixai ta xhinoita no estufa a tain ti kuii, tá taí oni konro aiin tregoni, shiiii, iño a uxa hoja notón ta teinto ta nruatón ta taxa nishidotón, tá dikuan guan ho o on. tai kai tá enfriar ta ngu ho o on keta tazata keta taza ta ngu kuaita koo ñadí ta chín nrutejan ta konata ta nruvana ta ho o on kixo dolor ho o on.ña ku'u tina ta ho o on. nroko vikogana inga kii.